Lana ina lagani gwauta lalonai, launa lagu ruma baina hagini, <hesitation> lauma- launa, masegu motuka ta baina hoi, gu stoa ta baina hagini, bena egu diba- sibogu egu, diba gaukaradia baina kara. Launa asi nauram tauma edia gaukara baina kara badna, tauma na edia gaukara nakaram neganai idia <hesitation> monim lau na lusim. Na dainai launa nauram sibogu, egu, own, sibogu egu, bisnis baina kara evana lagu, dibai, sibogu seh lau- lau sibogu baina boss. Lau seh memero gaukara baina heni dia tauma seh gaukara bae henigu. Launa na, lagani gwauta, talao heniam lalnai launa, unu gau naitadiam. Nega momo, tauma seh gaukara lau ehenigum, na karaiam penepene ta evana, au one kina ta ehenigum. Toh launa na piksa na nauram baina sensia, launa na edebamona ta itaiam, dalana na baina sensia, ma dala idaunai baina ha karaia. Hari tauma seh <hesitation> kara henigum bamona, lau dan ma idia ediai baina kara. Bana mauri na, vaitan nubamona una dainai da, launa na lagani, gwauta lalnai lana, Egu plan na, nubamona sibogu egu, egu daka egu, gaukara gaukara maragidia evana egu bisnis sebogu seh baina manage'ia. Bona egu, sibogu seh ma, egu family bona, egu bese, ma baina naridia, ma baina heni lou egu family bona egu- egu bese bona egu, tadi- tadikakagu bona, taihugu veridia dekediai. Ma- namo taina baina havara. Na mauri lalonai launa, gau namona ta asi na kara na, muri, laganidia lalonai lau gau namna ta asi navara- asi naha vara, bana laube, egu inuinu maurina bona egu, kukud- kuku <hesitation> siga dikadia eh, kuku dikadia iverina, maurina lalnai na, namo ta dan asi naha vara. Na maurina na, vaitan, na kara lou kara louva, gau namna ta dan asi naha davari. Na dainai na, lagani gwauta lalnai launa, egu aim na, sibogu, egu own, bisnis bona, egu own, gaukaradia evana, Organisation evana daka baina sibogu seh baine haheaua- haheaua. Na bana mauri ina negai na vaitan mauri na taina eauka elaom. Eda gavemani dan ma, eda economy eh- vait- an taina ea marerea. Gau davadia na ebadan, tax badaherea ta peim, na, vaitan, mauri ekaraiam na et- <hesitation> auka heream. Na dainai da launa, egu aim for, lagani gwauta, lalonai na, una egu bisnis sibogu, egu, own, bisnis baina heaua.